युरोपियन लोक येवचा पैलि, थाई इन्का, पाम्पास आनी पटागोनिया लोक रावटले। मगिर स्पॅनिश लोक आले आनी अर्जेन्टिना स्पॅनिश लोकांचो जावो झालो। आठरा सोळा तिंका स्पॅनिश लोकलाड्सून मुक्ती मेवली। मगिर अर्जेन्तिनाक बरे दिस पवप्क मेवले, पण येह चड वग्ताक चाले ना। जुआन परॉन खातीर खूप लोक गायब झाले, येह खूप वाईत दिस आशिले अर्जेन्टिना खातीर।